Leydi Indonesia, hendi ɗon mari fijoji bana ni, bana arande, ɓeɗo mari fijo karibatik, ɓeɗo mari jimiiji gamelan, ɓeɗo mari fijoji galungan, ɓeɗo mari fijoji feere feere.